bir yil davomida ovqatni o'tkazib yuborishga to'g'ri kelsa, men kechki ovqatni tanlar edim. Nonushta va tushlik, ayniqsa, kun davomida energiya va ozuqa olish uchun muhim. Nonushta kunni boshlash uchun zarur bo'lsa, tushlik energiyani saqlab turadi.